इस दुनिया को सबसे तेज जानवर चीता है। यह ज़मीन पे सबसे तेज। लगभग एक सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकता है। उसके बाद पेरेग्रीन फाल्कन नाम का एक पक्षी है। जो गोता लगाते वक्त लगभग तीन सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और दुनिया का सबसे धीमा जानवर सैलड नाम का जानवर है। यह जानवर सिर्फ शून्य दशमलव शून्य पांच किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यह जानवर अपने सबसे धीमापन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ज़्यादातर समय पेड़ों पर लटके लटके गुजार देता है।